เรียนรู้วิธีการใซ้แอปธนาคารเอง เพราะว่าบ่อยากยากผู้ใดเนาะ ใซ้ค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้ จะบ่ได้ลำบากคนอื่น

ตอนนี้ยังบ่รู้ว่าต้องเพิ่มอิหยังเข้ามาในแอปธนาคารหรอก แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าสะดวกสบายแล้ว กะเลยยังบ่รู้ว่าต้องการอิหยัง

บ่มักที่สุดเวลาแอปมันล่มแล้วกะเวลาที่มันหักเงินอัตโนมัติโดยที่บ่แจ้งกะ อย่างเช่น มันตัดค่าบัตร หรือว่า อ่า มันหักมันลิงก์กับแอป อ่า App Store จั่งซี้แหมเงินกะออกเบิดแบบกะบ่รู้กะ

มักสุดที่เฮาสามารถพกไปไสเฮาได้โดยที่บ่ต้องพกกระเป๋าเงิน เฮาสามารถสแกนได้ในหลายแบบร้านค้าแล้วเฮาแบบ สแกน QR code นี่มักมัก แบบบ่ต้องเฮาหมายเลขธนาคารเลย

คึดว่าคึดลดความจำเป็นในการพกเงินสดได้เลย แต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่ง บางเทื่อธนาคารน่ะ แบบ บางคนเขายังบ่ได้ทันสมัย อย่างเช่น พ่อค้า แม่ค้า ตามตลาดเขายังอยากได้เงินสดอยู่ มันคึดบ่เป็นสิ่งที่ดีต่อคึด เพราะว่า คึดคึดแต่แอปธนาคาร

จากประสบการณ์ที่ใซ้นะ ใซ้มาสามธนาคาร รู้สึกว่าธนาคารออกแบบได้ ได้งามทุกธนาคารเลย บ่ว่าจะเป็นกรุงเทพ กรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ ที่ใซ้ใซ้น้อ แล้วใซ้ใซ้สามารถใซ้ง่าย ตัวหนังสือเขาใซ้เบิ่งชัด

คิดว่าควรที่จะปรับปรุงเรื่องการแสดงข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น เพราะว่า มันมีธนาคารหนึ่งน่ะ ธนาคารกสิกรเวลา หรือธนาคารจำบ่ได้ เวลาที่เฮาโอนเงินไปมันบ่สามารถเบิ่งบัญชีย้อนหลังที่แบบ สามารถกดบัญชีเบิ่งว่า เบิ่งซ้ำว่าหมายเลขที่เฮาโอนไปน่ะเป็นของไผ เฮาต้องติดต่อธนาคารมันเฮ็ดให้ยุ่งยากมากเลย

ฟีเจอร์ที่บ่ได้ใซ้ในแอปเลย แทบสิเกือบทุกอัน เพราะว่าใซ้ใซ้แค่สแกนแล้วใซ้โอนเท่านั้น ใซ้บ่ได้ใซ้หยังเลย ขนาดเปลี่ยนรูปใซ้ใซ้ยังบ่ได้ใซ้

ควรจะมีสิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนโตในแอป เพราะว่าโตอะย้านมิจฉาชีพดูดข้อมูลโตไป เพราะว่าบางเทื่อเอาไว้ในธนาคารหรืออิหยัง โตบ่ได้ปลอดภัยเสมอไป